कीड़ा मकौड़ा मन के सामने सूंड़ जैसा होते जेके एंटीना कहते आऊ। पंख होते ओमन के आऊ सामने म होते दो आऊ कोनो कोनो म पीछे भी होएल। कोनो कोनो कीड़ा मन अपन एंटीना से हार्मोन ल छोड़ के दुसर कीड़ा मन ल सिग्नल देते जेकर से आपस म सबों कीड़ा जुड़े राहत हैं।